binesunii akinin woni sun tumiet woni sunii inaman woranti, sagalean nyaati, aminen hin' yaatin akininii mugu in ijem dagarsisit, mugu tana woishin mugu mida ama bitaa ama il borua wonsun yote hindagarsisiti akas ijemte duum wonin sun akas karkaray biness sun yote isa.